طبعا صديجي يعني انت اول اشي بتغلي المية وبعدين بتصبها في كوب وتجيب معلجة صغيرة من من الشاي وتزود سكر على حسب ما تحبه وبعدين اذا بتريد يعني ممكن تحط نعناع او قرنفل حتى بيعطي نكهة حلوة وبالهنا والشفاء صديقي.